Ny fanomana anizay koa zany tsaray aby ny olo abiabay izay tokony hanandrify anizay, ifampilaza hoe misy fijara ha-raha mahasoa ny aroy ka tongava nareo fe eo avao koa ny fanisa olo isampokotany, da mba amizay koa mba miamy zany da i ze voaisa voasoratsy anara izay ro mahazo.